पहिलच्या काळान लोक आयुर्वेदाक खूप मानित असले ते डॉक्टर ची वेळ नुकु ताऱ घरगुती उपाय करित जेनें करून ते शाड वर्षां जगांत असले पण तसां न्हा सगला केमिकल चर डिपेन्ड झालां आसा। वोइतात थंय लोकांग येच्या खातीर कॅन्सर, टीबी, आनी नहीं नहीं तश्ली दुस्वेसां जाळी असत।